كيف تصلح مشكلة الاتصال بالانترنت عندك؟ أول شي تمشي تشوف المودم هل هو يشتغل أو لا، لو كان <hesitation> لقيته يشتغل جرب إنك تسكره وتفتحه مرة تانية، ولو مشكلة قاعدة شوف الخيط متاعه أو الكابل واصل أو لا، بعدين شوف لو عندك مشكلة في الواي فاي في جهازك، مع هادا كله لو استمرت المشكلة تقدر تتصل بمزود الخدمة كدة حيعرف المشكلة إيش سببها.